Pos lo que t'izía: tomatis, pimientus, higus, mançanas, prátanus, mangus, cenorias, el jamón, la cezina, l'oriéganu, el kale o mesmu la remulacha. Essu lo echas al pucheru i te cogi l'augua de momentu, assinque es un acuerdu mu güenu pala comía condural.